कॅमल एक फावतें एकशे पन्नास लिटर उडिक पिवुंग शकता। ये उडिक ते अपल्यान आंगण खुप वगोत ठेवुंग शकता। उडिक मेवणां झाल्यार ते पाच्विस परसेंट वजन कमी जाजुंग शकता तरी पण तिनका छड काई जागचेंना। ते मुत्त तेंना तितुन छड उडिक सुद्धा असना। कॅमल खुप गर्में आनी खुप थाडें रवुंग शकता गावां कडिनसताना। तिंचा आंगार छेर खुप डाट केस असता गीतुन ते स्वतक गरमी नाजल्यार थांडेंचन वाचुंग शकता। तिंचे कंम्बडें ते चारבי तेइता, छडशे लोंकांग दिस्ता कि ते उडिक तेइता। हि चारबी ते उर्जा खातीर वापरता। ते कत्ते अशिलें जादा जशे कॅक्टस सुद्धा खावुंग शकता। तिनका खावपाक आनी पिवपाक छड जाय पडना। ते आप्ले गेवन अरामेत जिरता। दिसाचे छडशे सांजिक जेव्हा सगळांग छड गरमी असता तेंना ते आद पाडता।